Kunthithutja yee na tsjingaguana kuxin kuxijna ixin kutse ncha kunithuxrena nditu yia la kuchjinu kuluchon nixinxi koxarꞌuana ni xinchi cuyiana taká tjiba tingagua, yiana kuxijná nixi kundanixrá nixin nchi, ndithu tayiégua taká tingaguya ora na ti ku xeꞌeni xina yiana injgu ji ku na xati xati kunda <hesitation> ku tjagana nixi inchi nixi nchi ku kuxe y kuyiana nditu tjayiegua ndayagua nixi ora siin kunixi chreꞌena xra kuchiga ku nda chiga jꞌan kutujnoo jan kuyiana xeꞌeguan nixi chundagua nineguan chundaguan ndayaaguan rujuyana rafuayia tjagagua taka xranchi gutja gutjana guyiana tasajinguan tatsingaguan guyia taan tikoni na siin ku nditu tayie na kuoꞌnixinchi siin ku nditu xeꞌen jiuo tingajan jiuo taga̱jan xinchi ti koon ti kooni kuyia.